بوصل متاخر يعني عن المعاد خمس دقايق عشر دقايق يحاول على قد ما اقدر أن أنا اوصل في المعاد وان أنا متاخرش عن حد